أتوقع أنه بيكون عندي آآ كذا خطوة باخذها، أول حاجة إني بحظر وأخطط للعملية، ببحث بحث دقيق شامل عن المنظمة الإجرامية المستهدفة، ثمن إني ببني لي شخصية جديدة غير شخصيتي مختلفة تماما عشان ما أنكشف، بتدرب على كل هذا بجهز معداتي أبدأ في التسلل وإني اندمج مع هذي ال-ال-الخلية على أساس إني مثلا مجرم وابغى أصير معهم.